Wamsha ndwi kundi darare nii kaunda suti yakwa naala kaili. Kundi irara kwasababu yete rangi inshangile isambura kitaambacho dukai kwaili mshone muundo wa kaunda suti kwa iyoiyo ngikundi saime koongoza kwa chosapio